Ncheya tejna lud ngud xlye ncholon nabay, xe nak re <hesitation> mcheya nzo ngud xlye, nzuy'a, nzuya', ndraxa, mandarina este nisperoy este granada, btiay guanaba' bdoy re klas bdo nzo bdo perona, bdo nii' <hesitation> ee bdo rota'a bdo yinta nzo este bdo yesna <hesitation> kuan thibna bapa jwa'n ncholon nabay.